<noise> E! <noise> Fa matognaly <noise> ty andro <noise> rikahe <noise> fa atanareo <noise> ambany <noise> feo <noise> zao o, <noise> tsy malala <noise> fomba! <noise>